Bines ak qoch-qochan ,bines inin laf bona kasit darganuu amine inin laf bonati amine inin laf adua lilla kas ijemaa, dub aminen qochani inin mata qabaa diraf iyo hark laman challa qaba wontanan ijemaa ininii Malin inama darg ama wonfulani hinfen darget hark isane kasit chachafetaa dub amine ininii yani dir jaba hama qabaa dir sun hoatine fachoan dote gargar gargar hinbuu dub qochani lan ijema aminen dub inin.